makanan pagi tadi, pagi tadi dak makan karne bangun la siang makan jam tige petang tadi mbeli nasi padang lime sekawan lauk nye nasi sambal ayam kalu biasonye wong bua lauk ayam tu bumbunye cabe <noise> batu sangkalan untuk ngeleng cabe tu bawang poteh bawang abang ame koli di goreng, dem la masak baru di angkat di tateh men di duson tu di dumah awak jarang makan padang karne dak katek wang humah makan padang nak juge makan di duson tu di dumah umak bemasak men di sikak kan kite merantau pasti mbeli juge nah man di dumah tu paling pagi pagi tu, paling makan nasi gemok men ade nasi gemok, men dak tu makan pempek pempek buatan umak, nah makan siang tu paling nye muat gulai pinang men dak tu gulai jeghuk, nah petang petang tu paling masakan siang tadila men si ade men dak tu umak tu bemasak lagi petang tu men nak makan gek paling awak be masak lagi men ade lauk petang lauk petang tula paling mama dikit bae kan nah men malam tu biasonye men di dumah tu di duson umak tu bemasak gulai ampai gulai ampai tu campur punang. Campur punang gek pe apelagi punang lais lemak nian he tu, nah masak sambal paling sambal tempe man itu.